أحسن شئ ينتهي اليوم بينو هو أنو أكون مخلصة كل شئ وما عندي شئ ثاني يوم ما لازم انصب المنبه الصبح بس هالشكل أقعد يعني مخلصة كل شئ وأغسل ويعني مكملي كل شئ غسلتو كملتو شغلي مرتاحة ودنام وما عندي شغل الصبح زي فوقاتا ولا عندي شغل ثاني يوم <hesitation> وإذا صار عندي وقت أنو أقرأ شئ أو أطمش على شئ رح يكون أحسن أكيد